Ny karazana lako amy firenena misy zah misy karazana maro fa tsy voatanisa eto jiaby fa ny azoko lazaina eto misy ny tilapia, karpa, lako lava vava, amalogno, baleina zay zany ny azoko lazaina.